مثلا <hesitation> إذا تقريبا أخذنا الأرقام خمسة واثنا عشر وثمانية، إذا جمعناهم خمسة واثنا عشر سبعة عشر سبعة عشر مع ثمانية بتصير خمسة وعشرين، إذا النتيجة هي خمسة وعشرين. إذا جمعنا مثلا الرقم عشرة واثنا عشر وواحد عشرة واثنا عشر اثنين وعشرين ومعهم واحد يصير ثلاثة وعشرين وهذا <hesitation> مثلا.